<hesitation> punna warna ia <hesitation> anu, <hesitation> warna eja, lekleng, pute, didi, cokola, <hesitation> gahu' kamummu', lango-lango, na moncong iyajinjo.